Vaevae dabai, natoreisim mautai, dirava na thankyou heniam, nagam thankyou ma boi vaitan onarigu ema bona daba eme rere. Naram hari dina matamatana baina marere laia oiemu- oiemu, henari bona, lagu, raka lalonai, murinai dabai nadiho ruma badinai ma, ruma marakina ta noho beh, dabai, ranu nasekem hanuai danu ma ranu problem- ranu problem ma, ranu kontena o, ranu anidia ekaram nanadu gaudia ieva digu, o unubana. Negaidia hanuai ranu lasi, gabu daudau ororo rua toi adaem, ah utum bo- ada- alou amaim. Toh ranu lasi dainai vada choice las. Vada araka sibonam, badina ranu gau badana dainai. Mai no, ranu asiahua o rais, nadu anian murinai diho lao memero ida hebouhebou o, daka lalohadai tamona haboua, davara ieva au siri, organise o marere tamona, nega- iboumai nega tamonai. O nega haidia helai, Gaukara las hanua lalonai danu ma, gadara marakidia, rugby eva volleybal, memero ida, gadara hebom bona, unubana. Ma alou maim rumai, helai o, muvi muvi aitam eva, helai o au siri, unubana gaudia. <noise> o negaidia gaukara lasi neganai, heduru heduru doh hanua lalonai daka gaukara gaukara marakidia, heduru hedurum bona, io aheduru hedurum bona, vada daka gaukara vada akara sibonam badina gaukara lasi. Dainai vada amarerese- unubana amarere tomam. O negaidia haoda, alaom ah haoda davarai, gwarume abi amaim, ania o haidia, ah hoihoi laidiam, abia o siga buatau, davadia o, unubana gaudia. M- ma, o negaidia gauk- negaidia gaukara lasi o, unubana brothers ema aitala Loaloa o labana o, uma gabu o, uma kara ieva, nubana heduru heduru, o haine durudia ranu kontena o tautau, community tamonai anohom hebou, heduru heduru o, unubana gaudia. Ena normally beh unubana, hanua marere dabai, dinai bona, hadrai beh nubana amererem. O lasi vaden, ahoho sibonamu. Daka ruma badinai gaukara lasi o daka gabu hagoevaea o, ranu siea o, kohu ato namonamo o unubana gaudia. Ma, o negaidia, hanua lalonai, mase o unubana gaukara las eboim, lao au abia vada, nega tamona amarere heboum. Toh, normally, au abi o unubana gaudia neganai organisers danu beh nonoho. S- memero edia, siga buatau o, o driver ena, motuka fuel davana o, unubana gaudia. Chalaom abim, lou mai sibomai sema, ah siridiam. Haine edia gaukara beh vada, nanadu o Unubana. Aibe vada ahelaim, egaum daka gaukara vada, amarere sibonam. M- io. O nega haidia gaukara lasi, orea emaim <hesitation> toksavem, ia aitala, gaukara marakidia hein. Fence veri o, tauma edia gabugabu hagoeva o, vada gaukara gaukara aen, dabalao siga o nubana gaudia, ai dia enimaim, idia dan anoho lao, edia gaukara, gaukara haorem ma, o asiaorem ma kerukeru ma, gaukara oredia, unubana ma amarere laidiam. Ena normally beh unubana, dabai dinai bona hadrai beh unubana, amarerem. N- normally dabai beh nubana amarerem.